Temerre be chappan e did, temerre be chappan e tati, temerre be chappan e nai, temerre be chappan e jui.